Degitin tagda taga me degit intagna iya inta ba kwanina toh kessagha dughars ɗug nin kwana agha mathai seghals sa maksuda kwan njda seghal kadaga sal sagal da guyava toh bagha njdiga mavakaya kwana sekada wahala kwan sal ba sar takwan ei duni ba shagra kwani a seda wahala badium haɗavet hadeg nuda bazkwa njda maksina baz kwa njdamn thavara dethaga baɗum wahal ɓaga ɓagba dekk tuda ma thei thawa cingan kamtakr cewa takiya un matakr naya am emnna ma’i theya njda band kwan ha neksaruwina am li saral sega ai njdan ndkwan biya badzal debadzag toh ma thei tha nud kabaga kanjdiganem takr bi badum ba wahal ɓaga ɓag mandegi a dega tag da tag nin tu wahal bi toh maunima maunim jarabaga jarab sai kəm ghala bina kethkiyam na kəwa hala bina kethkiyam na kəwahalan mavakai nud na ma ce kiyamna kəwahalen mavakai nudna magha magha chuhrama agha cimin takragha ku magha ɓagu ba thira usgagina agha dagal duss gagha nadzig-m- me negdzeg me tha thau bi me nawi agha dagal da ɓa thiragha agha asasa henganagh ivgyagh ndakwi ma shagra toh kwan dal da baka thirninda kwa angha ba seghaseg mai shifgan bi angha ba kwan nda kwi ah saghabi tsa ah dalda vaka thir ndkwah toh agha njdiga henehinda ku wahal nda kwa tsak teg agha dagal da gat gan ndaku bu deghragh deghal bindaku wahal mung us nda kwa ta degan zarh ndakwa ta degan ma thei ndkwa bi ndaku wan wan nalneg baɗum ma the degit agha ceing cin kəmtakr ma dadibi ba wai agha na degit mtakin ma bu ku mam takakin magha theknathig rhak agha zuwa agha hubu nda kwi mathei thah agha ɓaga ɓag bi toh tumu ba wahal wa du-du da tukseghagh baɗum agha me tha tag da tag Ba yuwa da da mazhigil ndaku ma vanghitu birnef gat gan ndaku agha thkne kəryubai toh ɓale jici da vak kafa jici da vak dala ndakwi toh ba hiyin magha theknethig vavag ba hayuwa ku agha kəsgu bad yu ku me ba ɗalbi ku me ba ɗala a ziganda magha kədu ndakwi thakai tha ka’arabi aguya kwang dekwarg guya sagw sa ma lid agha sagar sa ma lid ushighant ushig kafen thatr theg kəzarha thatir biya am ghwar zarh nda kwa ghwar kegh ndkwa ghwar bab ma thaha dalbi ma thaha kafbi ai me thai zarhar ni ablum mung ndaku guya da da teghr zarh ar guya da da hetsgan maslakw toh thatr bi a hengan ndakwi tsaki bi harbi reghit ni hudagh bi agh guya gwayav ma har aguyav takwana aguyan takwana aguyav takwan njak njig wa’i toh agha sagal sa gyimal gyimal gyima he har bat gyiyagh ba ɗekw dekw cag ghan cag ba wahala dui degiti agha da ɓagan ndakwan ma’i degit agha da degit deg agha da ɓaga ɓagen ndakwa ma’i aza zhera zhigil ndakwi zhigil zhigil a zhara ha’i nda kwa ha’i ha’i toh agha dzan gan kudaghi ma da mulku mulg ma mung devakai mung ndaku ghravan ndaku sevseg ghavan ndakwi wai nidegit invaki ama kəsegh mung ndaku lutki agha tagan kadgagh ndaku nra mulgnim kətagan cewa takiya ndar wah kəduni na ndar wah kədunina mung wah kesegh kəghravagh ai matha guya da tagar tag ha theɓe tenda kagh wagha takwan tsum bale kai ha war wara mung am guya takwan nulneg bande degan am tag ban-du bande degar gwanjd malbeg kaghai mathar matha wahaln tuk war tu ta bin me wa takiya ah kau akhamndirki kaskai biya me da da kwa tagan bi Sai ba cin ban cina wahal ghravara am wan ban cina wahal ghravara wan toh me degit kem da taghatag numnd ciya kiyam da ta’uxiya ba degit pala mana tagda kethab kalbaharan tag na’i na toh bam ban-ban bam kethewa nana mana tagba ba-kis-nab-mand ma jirina shar ban xinga xing ghrava ruwa toh kəm ghala ba mulgu mulg vakagh ghravaruna ghravaruwina am cingan kedigiri dagala ma mung li ar mung devakaya ar-kem-ndar am getranta wai degit damu dagal wai degit damu dagala ghrava tir ndakwi ah ndkwan damuwa toh kuramimama tagana am-gyayamnd-an am gyiyamnd ba ghravaruwa wayam ci waha a mulmatru mulg devakaya mulamtru mulg vukwa gyalak dzagya huɗaruwa ghravamnda angha ba cinamnda cing cewa takiya wai degit ndkwah wai degit ndkwaha thegh kənathig ghravagh kəmtatr kihira huɓa fud sa sa mahtragha henghit jenga ama gar zughur zeg kafa thakak thega lu huɓghu huɓkayuwa thakak thega gar henan tha dur ma’i mathagh kenathif thakadur ndaku da thir ma’i toh war ci wa ta seɗava nwudeg thaɓa war tha wata a cewa takiya mana zu kɛadegit mtak thaɓa war tha wa ta kwana ta ba taki mana ba ming kafa agha dagal ba du da hiya a dagal ba mung zirindar mana diya mdagal mana cagu a ɗal sasa man titra ba dal kəzarhara a munna mana riga ba shiya mun ma theya matheya thig yuwa adzama vakavak ya ada dagal nenn dusga toh adzamgam thab tak inda sega lapi vavvari vava li vayud matghalni wara wara agha guya dzama ka nagha guya takwan thaɓa